Binatang yang menurut ane cepet itu pok ya rusa ya pok ya rusa atau kijang itu pok kijang itu pok, iya dia kalau udah dia lari diudag udag samber bledek pok klo bisa nangkepnye mah buset deh bener dah pok, nggak bakalan bis kena tu kijang kalau udah lari ya kita udag udag ga bakalan ketangkep pok, klo kagak kita pake jebakan tuh nangkep kijang, iya dah kalau dibilangnya gimana tuh kijang juga larinya udah kayak, <noise> udah kayak samber petir dah tuh cepet banget itu kijang kalau dah lewat depan kita juga iya ampe kita gimana kalau ngelihat kijang udah menurut kita mah kijang deh tu yang paling kenceng deh tu, yang kalau menurut kita yang paling lambat ya keong, keong itu dah paling lambat tu keong dah tu, kalau kata temen kita kadang kadang lu jalannya lu dah kayak keong pisan lu lama pisan ye ude itu keong kalau menurut kita binatang yang paling ini keong.